Ikora mchere, waa lugha khevoka mchere uchierwa. Waunda mchere kwaluka hena lungo kwauwela halafu kwa thombo huvuti mabubu henaa na magwee ukamiu- ukamiu- ukamiu- ukamiu- ukamihela pere ukava mcha. Mringa kwavika mringa rukwenyi, mringa wiaa uchemka, iwe na mringa kwairima uvikia mafura kwanza na kamunyu. Mringa ukamchemka kwaondoa mchere uya kwaukutiaa vaakwalikwa kadudungenyi doghoda. Vakamdunga edeghoda mringa huya du- wadunga luvahai ihuma. Kwaondoa mriko, rua kwa uvandu uta mchere huya kimetha vono huna- huna hungua <hesitation> kwakutira kutira ukemtha mringa holevarithinyi, bathi kwavukola mringa ule waunde uma. Kwaondoa kindu chefunikia kawa <noise> kindo ekefunikia kwanguu funikia luvaha kawi kwarashia mkaa kwavikia kawi akifuniko kia nithauni- nithau na mchere unanini kuume mere ikawa thalimu. Nduanusu sakwi bathi kwavita mrungu mlukindo huya kwavita mrungu kauya kurevikire thau kwaarama kau, kwauvora kwawita ruvachela naukoko kwauwita ukinuu kokuya kawi vanenii nirashia mchere rumudughehiya mchere wandemishwa hiyo kwaherwa